मछल्यूं का अलावा भी, माछा अलावा भी पाणि मां और जीव भी रौंदन। जन मय्नखा छिन, जूंते हिंदी मां मेंढक ब्वोलदन। तनि ओर छिन जैलीफिश ह्वोंदिन, कछुआ ह्वोंदन, केकड़ा ह्वोंदन, ऑक्टोपस ह्वोंदन, समुद्री घ्वोड़ा जेते दरियाई घ्वोड़ा भी ब्वोल्दन, तेका बाद ऊदबिलाऊ जेते अटर भी ब्लोदन, तनि सीप ह्वोंद। यी सब पाणी मां रौंण वला छिन, जूंते पाणि मां रौंण पसद चि मछल्यू का अलावा भी।